﻿Egi nayo nikiba kiri nkekibaaho, so osobola kuba nebintu ebi ori kuteekaho, nitusobola kiliiraho, nitusobola kwahuraho ebintu, abantu basobola kugikozesa nke’ekisiika mbere bakuraara, kuteekaho nkengoye zaabo.